Dog is a smart animal the smartness base on the domestic affair with human and their relationship and ley way ley understand cat la another smart animal base on the relationship with human so they are smart rabbit la another smart animal very hard to see but they are smart in the way of the ley food ley eat another smart animal again is <hesitation>